Sj me nyjnko bi pj dj ctsentsen n'apcw mu na mbom onnya biribiara chyj no nkuran a, mususu dj odzi kan no, cbjfa no "phone" na cahwehwj mbrj nkorcfo esi atsentsen hcn apcw mu nna mfaso a cdze aberj hcn nyimpadua. Sj otsietsie kc do a, cbjhyj no kutupa ma cayj. Cno ekyir no, cwc dj chyj ase nkakrankra. Sj chyj ase nkakrankra a nna obotum cayj no kjse.